إحنا اجدادنا كلهم عاشوا بدون كهرباء. أهم شي يكون عندي ماي نظيف ويكون عندي تكرمون حمام أستعمله. وإذا بدون كهرباء خاصةً إذا في مكان مو واجد حار أظن إني أقدر أعيش. وبعد أفضل إني مرة وحدة يكون عندي إجازة وأتعلم شلون اعيش بطريقة أمم- بسيطة مثل الأجداد.